akɛɛpǝ wǝǝ mɨ a la ca ye lo tu wɨ le fii ŋwɨ oturu ya lóo woolu mi yee mɨ mɨŋ e lee ci eye kǝ́ ala ca no tuwǝ vǝ́ lo roŋ lǝ ko <hesitation> lóo roŋ kɨ ŋ yeemɩ lo turɔɔrɔɔ kɨto oturu wǝ́ ele yeemǝ wǝǝ pɨŋ mɨ woolu ŋpaŋpa.